Aua amagai aga, lafeu laue sama <hesitation> lau akafau tsi ekapa, tsi ainu afegai sama ga, uma pinauga alao, alao uma pinauga, uma pinauga, alogai apinauga, a afa agauaga, foama afauga, kui mamai afauni'i, kapaina uma alogai, fakapa ga akapa, elao <hesitation> afipuguga amue pagai amai. Pagua amai mo, pagua aguga kainai puo, isagai <hesitation> pagua alogai mo a pagua alogai, <hesitation> lopia lapalagaini'i puo, a mitsini, kapa agao, gakao opoga mitsini'i keagaukae sama, <hesitation> lopia keifaniau, mistini alao, pagua ega miau, kapai a foui aifonia, ala falaoma, agua velo femia, <hesitation> ala'afgeoma pagua alogai agu velo, gainai pinaugai niniani'i, malele ma, fagagai ma, otsipele fagagai ma, fagagai ma, kapai mitsini, kapai keifaga la. <hesitation> Gaina mitsini alogai aniniani, pagua ala'akaoma, fouga aifania, fouga aifania elao kapai afuaga. <hesitation> lamue lamai eai. fou agu. Mo amu kapai lakai puo, <hesitation> moni kapai ala kekoko oma, mo ainmai aima, kapana akapai. moni fekoko fapalagaina puo, gaina amui safa laisai. Laisai fou aninani, alafakapaoma moni fekoko, kapaina mo fakapa, aguagu feilikae niniani'i aifania, elao egapigapi ge ke <hesitation> pagua aguga puo, gapigapi ke akapai kegakugaku, foama ke gapigapi tsi ainu efua, aniani efuamo, gapiai eai agu, pagua alogai, pua apelai agoainaegai apeaisoge afagamo lai amue kai afeu akoaopoga gakoa emia. O kemai eai koama, fou aniniani, mo elao, mo feu ekainia ga mo, akakipo amegamega efua mo, akakipo afeu. Gainamo pagua ega aguagu, gakoa. Kai pagua fopinauga foama fofauga, mafefofaga, foifea, moni safa. Ala ageoma, moni agekoko, aguagu ageilikaei, opolai apapinaugani'i. Apapinaugani'i gakao aguagu feilikae kainai puo. Gome aga apologa, aguagu age maeu alogaina. Gapuo gaina, paguai aguga, aguagu ga'akapaoma. Apinauga, moni pinauga akapai, mafe gomei aumaeni'i, foama afauni'i, megamega keagagae fou lapea puo gaina keagaiai lalao lamai. e'ele puo mo, gaina agugai lagu. Omae laifania koaopoga, pagua alogai pipalagai kapai lapalagaini'i lapalagaini'i, mitsini kapai afi'i, pagua fefeka velo, foui afani'i, gaina aguagua, gaina aguaguai lagu, pagua alogai. Gapuo pagua age aga, oguagu ga, ga agu oma, aimo, pagua aguaguga safa, kapa ioi, miau ioioi kemai puo, amegamega gakoa, fagu, deo fepalagainia, fagu velo. Gaina amui lakapai'i, lakapai'i. <hesitation> pipalagai lakapai'i, mino kapai'i ala papinaugani'i, agu velo gainai opolai lafi'i. Gome pagua aguaguga, pau aguaguga eikoka. Kapa agao fakapa, gakoa fagu aguagu eilikae fagu, faimaia faima inaega faekimu moni agao feka, kapaina anina keani feke afa, gakoa alofegama fau. Gome puguai ague <hesitation> pagua aguaguga ga'aguomo agu. Gapuo lau eu aguaguga, gaina amui, lakapai'i, lakapai'i. Pagua alogai, eu alogai, eu alogai lagu.